svona fólk er titill heimildamyndar og sjónvarpsþátta eftir Hrafnhildi Gunnarsdóttur sem lýsir mannréttindabaráttu samkynhneigðra á Íslandi verkefnið var tuttugu og sjö ár í vinnslu og lýsir stórtækum og hröðum breytingum á íslensku samfélagi þegar ég var fimm eða sex ára gömul sagði nágranninn á efri hæðinni við mömmu hún er dálítið sérstök þessi stelpa það er

að hún hefði átt að vera strákur þetta er sem sagt

ég horfi núna á það í baksýnisspeglinum ég hóf að safna heimildum nítján hundruð níutíu og tvö og allt fram til dagsins í dag um líf og um réttindabaráttu homma og lesbía á

sem keyrði mig fyrst af stað var reyndar

það að svo margir af vinum mínum voru smitaðir þá skynjaði

eitthvað mikið að gerast ekki bara innan okkar hóps heldur líka hvernig þjóðfélagið var að taka okkur í meiri og meiri sátt meðvitundin um að vera öðruvísi hafði alltaf verið sterk og svo þegar ég var ellefu eða tólf ára varð ég skotin í stelpu þá rann endanlega upp fyrir mér að leið mín gegnum lífið yrði öðruvísi en hefðir gerðu ráð fyrir þetta er algjörlega byggt á minni eigin reynslu er ekki þeirrar skoðunar að maður geti búið til heimildamynd sem er nokkurn veginn hlutlaus og ég ákvað bara að koma strax út úr skápnum með það í

byrjun myndarinnar að myndin og efnið yrði sagt út frá mínu sjónarhorni ég þurfti einhvern veginn að ramma það inn að þetta er mín sýn og þetta er eitthvað málefni sem hefur brunnið á eigin skinni og þá fannst mér heiðarlegast þó að það væri ekki beint auðvelt að setja sjálfa mig fram og ramma efnið inn fyrir mig

sem unga konu nítján tuttugu þá er ekki til þess að búa á Íslandi á þessum árum enda var samfélagið okkar

hálfgerðum henglum það var það var mikil paranoja fólk drakk ansi ótæpilega ég gerði bara eins og voða margir ég fór til útlanda og ég var í námi í Bandaríkjunum og gat séð alltaf þessar breytingar og samfélagið

auga gestsins og

eins og við við manninn mælt við bara smellum saman og og höldum saman og og svona hægt og bítandi af varfærni

að leiðir okkar geta legið saman en allt er þetta í felum og í þögninni þættirnir eru fimm talsins en Hrafnhildur ákvað að gera þar að auki allt efnið sem lá til grundvallar aðgengilegt á vefnum

punktur is það er í raun og veru mín gjöf til þeirra sem vilja grúska í þessu og og skoða og sjá vegna þess að

heilmikið sem liggur í valnum vegna þess að það þurfti að klippa út úr þessum fjögur hundruð klukkutímum af efni þannig að það er mikið sem mun aldrei sjást þetta er rosaleg breyting sem hefur orðið á fjörutíu árum aðferðirnar sem voru notaðar voru skynsamar vegna þess að það var ekki bara

unnið á pólitíska sviðinu og þá í raun og veru með þverpólitískri sátt sem ég held að hafi verið dálítill lykill að því að þetta fór svona vel heldur var það líka með ákveðna svona baráttuandinn var gleðin þú sérð allar þessar breytingar í þáttunum vonandi

dögunum opnaði Styrmir Örn Guðmundsson sýninguna þrettándi mánuðurinn í Berg Contemporary við Klapparstíg þar sýnir hann teikningar og skúlptúra sem sækja innblástur í vísindaskáldskap og

málið er að sýningin opnaði

þrettánda september talan þrettán var yfirvofandi þrettándi mánuðurinn er semsagt tillaga að því að brjóta upp hið hefðbundna kerfi og búa til einhvers konar ímyndað rými sem við getum leikið okkur í ég er með verk sem bæði

bæði eru myndskreytingar á hlutum

er líka með teikningar sem eru

myndskreytingar á því ferðalagi sem við munum lenda í

fólk sem hefur til dæmis lenti í nærri dauða upplifunum það talar um gáttir sem maður fer inn í mér finnst

að blanda eðlisfræðilegum myndskreytingum saman við andlegar því ég trúi

það séu tengingar þar á milli sem við eigum eftir að komast að í náinni framtíð af hverju höfða þessar hugmyndir svona til lenti í atviki þegar ég var í námi þegar ég dó næstum næstum því í eigin íbúð útaf

eftir að búa til listaverk í kringum þettau málefni þá jókst áhuginn á þessu og er það bara orðið að viðfangsefni í minni list held

eru næstum eins og leikföng að hvetja sýningargesti til að virkja þessa hluti svo úr verði gjörningur milli skúlptúranna og gesta þetta er huglæg

eru komnir í mynd þá blikkum við og eigum þetta móment saman þetta er semsagt uppblásinn gestaþraut sem

konseptið við þennan hlut er að hann er svo stór og þungur að það þarf

en einn til að leysa þrautina ég vil líka meina að flestar lífsins þrautir